د نومبرمیاشت ماته د کورنۍ د شکر اداکولو او ارامۍ میاشت ښکاري هوا یخېږي، طبیعت ورو ورو بیده کېږي او خلک د مننې جشن ته چمتو کېږي دا میاشت د قدردانۍ، فکر او له خپلو عزیزانو سره د نږدې والي احساس راولي .نومبر د زړونو ګرمولو وخت دی